بموت من قبله طبعاً ، الله يحميه ويحفظه ويبارك بعمره <hesitation> ترى ما فينى أحيا لحظة من بعده اصلاً ، ما بتخيل حياتى بدونه ، وما عندى قابلية لتحمل الألم أنا ، يعنى ما فينى أعيش وأنا عندى جرح بقلبى وجع على فقدان حدا عزيزأو هكذا تخيل أنه هاذا الحدا شريك حياتى.